मए कार चलान चाहत हओँ । काहेकि कारमे जाधा आदमी अटात हएँ और कार मोटरसाइकलकि तुलनामे जाधा सुरक्षित होत हए । कारमे समान भि जाधा अटाजात हए । तभि मोके कार चलान मन हए ।